لو عندي القدرة على الطيران أو التخفي أكيد أكيد راح أختار إني أطير، لو بجدر أطير كان بيكون أحسن، ليش؟ عشان أكيد بتخطى الزحمة وبشوف العالم من فوج، الإختفاء أيوة حلو بس طبعًا الطيران أمتع وكمان مجالاته أوسع.